आमि गोंचे पदार्थ खावपाचो सोदपाक थोड़े पदार्थ जशे कि केक जलो, दुसऱ्यो गोडाची बिस्किटियो जलो। आणि तोर हि दुकानदार मेवता ती सॉफ्ट ड्रिंका पिवपाची सोदच्यो पडतली, साखर कमी खळ्यान मानिशाचो जीव। आणि शरीर पासून बरो उरता आणि निखारून येता।